ذات مساء، اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة قد كتب فيها صاحبه انه <hesitation> سيسافر الى إيطاليا على البحر <hesitation> حارقا فاذا <hesitation> لا بد على قائ هذه الرساله ان يحقق له ما تمنى و هو ان <hesitation> يجلب ابنته التي في إيطاليا الى تونس